Raha misy vahiny namana <hesitation> tonga hivahiny ao amiko, dia hafarako mba hivatsy akanjo m-mifanaraka amin'ny toetrandro misy amin'ilay vanim-potoana hahatongavany. Raha lohataona, ohatra, dia akanjo maivana dia efa mety. Raha ririnina dia asaiko mitondra <hesitation> akanjo mafana. Raha fotoanan'ny orana dia mila mivonona amin'ny <hesitation> akanjo lamba tsy lena ary mivatsy elo ihany koa. Ary raha hanatrika <hesitation> lanonana noho ny antony manokana kosa dia mila manomana akanjo mihaja mifanaraka amin'ilay lanonana izy